Itouk ireh anag tong daleh amik ineh, kle'terk pepauwk, kle'terk pagem, tai tun jin berk ireh..tai kle'terk ireh, tai mengase ireh..manouk garisan ireh.. keh le'terk ireh anag tong umerk kik sineh.koluk ireh kle'terk keh ineh setiap taop.

Urouk bi tong jumen lamin ulouk erei, semua inouk urouk sineh sajak pun eh. Dekuk amik itouk mukuk tong tanak. Lak dilem itei neh, urouk inouk peh sineh. Urouk kayouk, urouk bunga, urouk inouk kek. Sajak pogeng eh tan kik setiap langit.

Konak akuek ituek kan konak akuek menat ireh manyam akuek menat ireh manuek adui ineh manyam manuek borat ineh bi borat ineh bi ineuk-inuek yah manyam ineh, akuek peh pun koluk kek pun peh kek larui tusah juk manuek tusah juk sulung

Posot ayuk menyalau piken kik ineh, kalau akouk itouk, pogen tue tue adui kik. Ayuk kik menyalau piken kik ineh, manouk eh jiak piken kik ineh. Akouk pogen tue tue akouk. Ineh dekuk neh jiak piken kik dan kik menyalau kuk kik keh.

Sukat pakey pon. Sukat pakey pon tong uleuk tong lamin, tong uleuk pogen, tong uleuk mukuk sukat uleuk pakey. Amai pakey eh dan uleuk keroja, amai pakey dan uleuk padui yeng ne jiak tan kelunan. Keh, ineh uleuk pakey pon neh pun masa neh, pun ayuk neh.

Pun inak yah petikern ayuk amik pogeng ngan kelunan neh..somah somah tai, sajak pun inak ineh ayuk amik tai neh..amik tai bai pun, amik tai dayah pun.. inak ayuk nyelongen petikern ineh, pojah ngan kelunan..tai ngan kelunan..

Yah sukat kinan neh yan neh simut. Niah yeng tenasan, niah yeng peberosi, matai erei ulouk dan ulouk kuman eh. Ngah ineh um yeng ulouk sukat kuman asen, yeng ulouk sukat kuman erei ulat sebarang

Yeng akouk mojam konak erei piak amik tong joh pengayuk bank online. Dekuk akouk yeng kalek manouk bank online. Tapik pinek ireh yah eh bayie nouk neh dekuk neh pinek yah eh lavak rigit neh maseg. Tapik Yeng nan nan neh jadi maseg, men neh pun ngaran nah sineh.

Yah malai nale'ek, malai kinan ineh ; yah konak pakouk, konak daon uveik, konak erei inouk segolah, konak simut, konak uvut, konak ah kakong, ineh bi. Ineh pengalai kinan ulouk.

Yeng pun yah nutouk kik dekuk kik yeng kale' peh akouk mojam inouk amak- amak kerapip ineh. Akouk bi kek yeng kale' mojam inouk amak kerapip.

Urm..jah tuerk tebarek kik, amai menawai lamin, yeng lamin menawai kauk, keh..nak kauk menawai, yeng pun inouk inouk nalek kok manouk, yeng pun inouk erey..sukat nouk kok..yeng pukuk kok, tai keroja..pun peh juk anag sen, pun peh juk anag rigit kok dan kok keroja, tai padui..

kelunan tong tv koluk tan kik ireh lobuk lak idun etei, ireh kelunan lobuk tan kik tong tv,Azizah Salsha rawah Pratama Arhan ,ireh ineh koluk tan kik tong tv ,yeng pun ireh ulouk Malaysia itouk tan kik sineh, du'kuk tv lak jeh peh anah amik

Penguman eh sat yeng sukat kinan pogeng pogeng ineh ; daon bodung. Dekuk neh potah eh. Yeng eh jiak petaget taget kinan ulouk pogeng pogeng ineh. Dekuk neh sat daon bodung ineh, potah

Jiak dukuk ne bareng jah kalik uleuk mongen ayuk ujuk uleuk, setiap saat ayuk uleuk mongen ineuk-ineuk peh ne yah tan uleuk sineh avik neh batung uleuk sedirik peh sogit ayuk uleuk mongen ujuk uleuk. Ineuk pe barang tan uleuk sineh notik uleuk nongen uleuk, yah pukuk keh ke jiak uleuk muwik ujuk setiap langit.

Yeng pun moley neh. Ya- ulouk manouk keh tengayet adui ulouk, bareng adui ulouk, keroja ulouk. Dekuk ulouk itouk kelunan tusah, kelunan yeng sukat, kelunan um yeng konak ireh jak keluak ineh. Keh.

Pun dauwk aduk lagu koluk keninik kik..dauwk lagu tuern..baby ineh ngaran neh..dauwk lagu koluk keninik kik.. atau peh lagu justin bieber. ineh dauwk aduk lagu yah koluk keninik kik..lagu ireh lobuk, lagu ineh tuwerk..

pun.. ireh mukun, muat, megang, mesigah ireh, ayuk gang ayuk wat ireh neh dan konak ireh topun ulouk sau, yeng tajak mesigah ireh, muat ireh, megang ireh..bareng ireh konak da itouk ineh

porut ureuk kayu'euk tan kik pengau iteuk ineh anah erei rambutan ineuk ngaran neh erei belotik au ineh avung bu'ek bu'ek sung ineh bu'ek polung ineh koluk tan kik

Tai lak sepiten ineh konak jajik, konak piak ireh lekoton, yeng keh uleuk tai lak sepiten. Sepiten ineh, uleuk tai lak sepiten ineh yeng ayuk kerita, dan yeng ayuk kerita ,yeng ireh diri'k keh min uleuk, matet uleuk tai lak inak uleuk, ayuk uleuk juk tai...

umk..pogeng akouk ayuk pon, saput akouk ayuk pon, beluak langit akouk ayuk pon, taop akouk ayuk pon, morem akouk ayuk pon, siget langit ineh sajak ayuk kik pekobi nat pon, ayuk kik ayuk pon, yeng yah jem ayuk keik mukuk yeng nat pon sineh..

Penganouk bayan tong daleh amik itouk samak ineh kerk, ulouk bayan..dan pun lan neh ireh monak mulik..keh kerk mosah sen ineh..tapik dan neh avik atu eh, yeng sukat penosah, dukuk yeng pun ireh tumu amik pun sen posah atu.

Ow..ayuk keik monak akouk mageh, motit bat..keroja tong lamin, manouk adui mopa, manouk adui mop, manouk adui erei..manouk adui mopuk, manouk adui muwik..na ineh ayuk ulouk paget mageh..

Yah seritak koluk tan kik ineh, seritak Bujang Senang ineh koluk tan kik tong TV. Koluk akeuk menat eh dukuk seritak koluk tan kik keh yeng pun seritak boken sineh tan kik sineh sukat tan kik. Jah sitak Bujang senang ineh tuek koluk tan kik tong TV sineh. Kirak boken leq ak-.

Kutun jau yan neh konak mabui yah neh konak payau ineh ne kutun jau eh tong daleh eh tong inak amik ituek neh yah eh lobih jineh yeng eh kalek pun keh ineh neh kutun jau mabui ineh payau ineh keh

Yah- yah AI ineh yeng akeuk mojam. Yah ineh neh nuteuk nik yeng akeuk mojam. Joh kik yeng mojam tulan ineh, tulan ineuk eh, ayuk ireh maneuk ineuk eh. Akeuk peh yeng kalek mojam tulan ineh. Yan dukuk neh yeng peh akeuk mojam peroti eh tulan ineuk keh tulan ineh.

Dei langit itouk, sat langit itouk lah. Yan neh pogeng nonep, pogeng te'ek, pogeng padeng itouk ineh. Yeng eh jiak, yan neh manouk te'ek neh manouk erei langit ineh sat neh. Keh.

Penganouk amik tai tong sepiten itei ; ireh transport ireh sepiten ineh kek tuai ale amik. Transport ireh lekoton ineh, ineh tuai ale amik lak itouk ineh. Sajak tong jajik ireh tobai ineh, sajak pun ireh ale amik tai lak sepiten itei.

Niah akouk pun masa, juk berajan akouk manyam. jiak ma- konak jiak ulouk manyam itouk, pu'kuk neh yeng koluk nobet ulouk eh jin bengosak ulouk, jin asen ulouk. yah du'kuk manyam itouk jiak. keh.

Kelunan to tivi yah nipet kik ineh, pinek ireh kelunan to tivi yah nipet kik ineh. Yah konak ireh ineh koluk tan kik nipet kik to tivi ineh. Kelunan yah jian nat tan kik ineh.

Barang lobuk ineh sukat bi miper akouk tong sekulah. Yah Konak dan pengasah, pembaris, pisen ineh, beg ineh. Ineh nouk lobuk petiken. Sukat bantu akouk tong sekulah, sukat miper akouk tong akouk tai pojah tai tong sekulah ngan ireh bakeh kik.

Miper eh, ulouk monak yah ber, monak eh penguman, monak gulak, monak rigit, monak sen, monak um inouk la, monak tabang sangep. Monak Inouk yah yeng pun, ulouk monak, ulouk erei masik, ulouk petulat eh.

Pokat tinen tamen ngan guruk, menyuk ireh anag sekulah Dan pun ireh anag sat pani, sat miak ngan ireh anag meloku. Ineh pokat tinen tamen tong sekulah ngan ireh anag. Dan ireh anag sat pani, memorah. Dan ireh anag sat miak, menyuk mematai.

um niah ireh peritah monak..erei..ireh juk monak penolong, konak monak rigit, konak monak erei..sen..ayuk ireh min, ayuk ireh matet, barang ireh, agup ireh tai lak bai, keh..

penusah neh ngan kelunan yah juk manouk dageng tong daleh amik ineh, bi nutang, yeng ireh bayan..tai ireh mutang neh, barak pongah keboyan..ineh penusah ireh kelunan yah manouk dageng tong inak amik ineh, gak gak neh yeng ireh jadi manouk dageng du'kuk bi nutang

Akouk koluk akouk ramey, ramey yah kesomai piak ulouk erei..ineh ayuk keik mapun kelunan kik, ireh padik kik, ireh aung keik, ireh viik keik..yeng dalem masa ineh ulouk petobang, ulouk pepitah, ulouk pepapun..

Pinek nan pun ireh badeng pun ireh ivan pun peh ireh kinak tuai-tuai tong daleh amik ineh pinek ireg bie tuai dalem setiap duman ayuk ireh tuai sineh ayuk tai ngelakeik lak daleh amik lak badeng yan neh ivan

Adui jau, adui berosi lamin, adui muik lamin, adui mopa lamin, adui um mopuk daven, adui memiti daven, adui um memitig, adui memuket, adui melasan lamin, adui mobet sapah. Keh.

Yeng amik nimah petonak amik ngeninek piak ireh kenenik amik kelavan amik eh dukuk pun piak-piak ireh samak ngan oluek konak piyak ponan ineh jineh amik petonak jineh amik pekalai ineh jah amik ngeninek ireh bakeh amik tong dik amik

Koluk akouk ngelinik tosok ireh, tosok-tosok ungap. Dukuk ineuk, akouk koluk ngelinik tuek. Yeng akouk koluk ngan ungap. Akouk ngelinik eh keh tuek. Ouk keh ne nek. Keh seritak ne nek. Keh tatek ne nek.

Owk, pun ireh kelunan kik barak, tosog adui ireh sau. Ireh tai tong be'ek, ireh tai moner luk paken jatuk paken ireh, tai pogen rak paken ineh, ireh tai molik alim ineh, avik ireh manouk apu.

Langit ituek ateg-ateg gonin tuek, joh-joh terk jin nek irei sat langit ituek terk gonin langit yeng amik jadi manuek lakau jian Jin nik nek taget-taget tek langit Jin but itei juk meluterk.

Koluk kik dalem barang lobuk ineh ; pon, tv, ijin itouk ineh. Pon itouk ayuk kik sukat pani. Tv itouk ayuk kik sukat menat seritak yah koluk tan kik, yah koluk erei koluk kik lah. Ijin neh- ineh neh ayuk ulouk sukat mengijin daven, ah yeng ulouk mengijin ayuk ujuk.

Ramey yah lalek koluk kik ineh, ramey dan krismas ineh. Dekuk jiak eh, dekuk nah sajak adet ulouk. Tong semuah, sik peh manouk krismas ineh. Ineh ramey ateg ateg koluk kik, tong lamin tong ume'.

Amai bosau, pun tuan ngan ulouk..amai bosau ..inouk inouk adui, inouk keroja, amai bosau..ulouk, ulouk monak eh ngan tuan, ulouk barak eh ngan tuan..niah kok pun konep bosau pun konep modai, keh...

Adui pongah nanouk kik ineu, manouk beg ngan rah..pongah pekalai nanouk kik mah, yah yeng kalek nanouk kik ineh, manouk borat..manouk bukui ineh, ineh akouk yeng mojam manouk, yah salak salak ineh..mojam manouk bit ineh ngate', manouk kitong ineh mengate' akouk..pongah nanouk kik..

Oh yah itouk, yeng akouk mojam. Inouk porut kayouk yah sukat nouk, inouk kayouk jin mah jin arau, jin inouk. Dekuk kek yeng kale' mojam kayouk inouk eh yah sukat penorut ireh ayuk neh eh- keh nat eh keh tan ulouk ineh.

le'terk main bon, le'terk main takraw, le'terk main bola tampar..ineh le'terk koluk tan kik..abin le'terk tai moruk, tai pagang..amik tai kle'terk kuman bai'e..le'terk koluk tan kik..amik manouk ineh..

Petidah eh, ayuk ulouk menat eh um ulouk muik eh ; ulouk mobet yah sat, mobet yah sogit ineh. um Dan ulouk larui ulouk yeng kalek mobung eh tong kayouk um mobung eh tong semawa, tong kayouk tong porog. Keh.

Penganouk kik masek kredit ineh ..konak ulouk memolek kredit dan tong..inouk ngaran neh..tong kodey..ineh ulouk mobet erei..tulan ineh ayuk ulouk.. atep ineh..ineh ulouk pepasek eh kelak eh tumu tumu

Tuvu yah pongah, yah alek keluno iteuk yah neh parai. Parai ineh yeng pe eh lobik menimah ayuk ne erei mosaq, ayuk ne jau. Pun pe dalem iteuk ineh ne, amik pe maneuk ketinun, amik pe maneuk jolai, ineh bi eh sukat nalek amik.

Yeng akouk mojam ngaran kenyuai. <laughs> Yeng akouk mojam ngaran kenyuai dalem bengosak kik itouk. Nak pun bengosak jah peh, yeng pun ngaran neh sineh. Ineh akouk yeng- yeng mojam ngaran neh nouk ulouk Ponan itouk.

Akouk mutouk, baliek penyakit, baliek amak, baliek dam, baliek sat. Inouk kek dekuk kok tuai ngan amik yah merisak amik yah yeng sukat, amik yah sat itouk ineh. Inouk dekuk kok sitouk kok tun, inouk dekuk kok sitouk kok tuai, inouk dekuk kok sitouk kok mukuk. Keh.

Adui dageng..niah konak uleuk erei pedageng kupi, pedageng gu'lark, pedageng usen biseng ,pedageng nyark, pedageng..[um] pedageng pinek eh kadageng uleuk ,dageng kueh, dageng sekorem, keh....

<noise> Aduh, akeuk tai lak wayang neh dan duah ribu pian sau. Erei dalem tatah ineh amik nin sigu, keh. Tai nat seritak, seritak konak seritak ireh pepatai, ireh...ireh kesat atai ireh.

Yah petuboh rigit. Yeng ninak nah sineh, yeng naseg nah sineh, yeng kejagak nah sineh. Bank ineh. Eh keh. Bank ineh sukat pakey ulouk ayuk minak rigit, minak barang ulouk, minak yah sukat pakey ulouk sagam langit jah.

Petonak ineh ayuk ulouk juk kle'terk eh..lan, ulouk juk maok yah, ulouk juk kle'terk..keh, ineh eh ulouk juk kle'terk..ayuk ulouk pani ngan bengosak jah konak contoh neh ivan, ireh bidayuh, keh..

Lete'erk lobuk yah naneuk kik ineh yah konak main badminton, konak main erei bola tampar, yah konak main, main bon, yah konak main ineuk, main yah eh jiak-jiak ineh. Jin lobuk.

Konak ulouk ngeliwah. Yeng ngeliwah yah ngeliwah barang ulouk, ulouk peh ngeliwah barang nah. Ulouk samak samak erei keliwah ngaran neh keh. Awu ineh, mosah sen neh. Niah yah- niah yah memolek ayuk sen jau, yeng ulouk sukat posah ayuk rigit sig, erei sen sig. Jah rigit, duah rigit keh.

Kirak kik maok eh yeng pun udey yeng jiak eh pudey um pudey jiak keh. niah eh pudey sat bareng konak eh manouk um manouk jiak jiak lah.

Koluk bih amik yeng amik nyelupoh kelunan yeng amik ngesat kelunan inuek-inuek peh urip inuek-inuek kotai neh ineh urip nah bareng urip kik jiak peh akuek sagam langit jah yeng keh bi ke akuek yeng sagam langit jah yeng manuk bi ke akuek

Akouk bosau ngan ijin daven, dekuk ijin daven itouk lalek pinek lan eh <sniffs> inouk ngaran neh, pinek kalik neh mopuk daven ulouk, menat erei daven ulouk. Keh. Ineh eh ijin daven ineh lah.

Yan neh konak lobuk jin bai..konak konyah, konak..erei...ivan, konak melayu, konak orang putih..ineh bi ireh lobuk tai tong daleh, tai tong inak amik..

Yah manouk akouk kemaeng konep, yan neh inek, yan neh amek, yan neh topun kik, ireh ineh neh kemaeng konep kik dalem urip kik itouk..niah peh akouk itouk juk anag sat, larui ireh pani ngan kik, larui barak ngan kik..keh..

yeng pun tateg neh, pun eh terk dak, pun eh jiak langit neh dak, ineh tateg langit ngan amik ineh dak, yeng eh konak langit sitouk keh, tateg langit ngan amik sitey, jiak.

<noise> Aap tong langit amik pun yah putik, pun yah um pun yah padeng. Keh. Maok eh padeng ineh, juk te'erk. Maok eh putik ineh juk-

Sekidak neh, ireh anaq iteuk lebih pakey pon, lebih pakey erei- owk pon. ayuk juk alek gaban maten langit. Ayuk juk alek itei iteuk.

Akouk koluk lagu-lagu yah sukat manouk ulouk juget manouk ulouk peguak. Keh. Ineh lagu koluk kik, <noise> yeng akouk lagu- koluk lagu sebarang, lerk akouk. <noise> Juk koluk lagu yah eh sukat manouk ulouk peguak manouk ulouk kelete'erk akouk. Keh.

Pun suket seritak ireh sau, piak ireh sau..aneh ireh sau, ineh koluk tan ireh anag, yah eh pun gaban pun piak ireh sineh, pun nat neh sineh..ineh koluk ireh basak, koluk tan ireh anag, keh..ineh..

Akouk koluk nat um koluk nat ireh manouk lagu Rohani, koluk akouk nat erei- ireh yah eh mojam- mojam lagu, mojam manouk piak jiak. Koluk akouk.

um kalau akouk pelangui, jiak ayuk keik patut, ayuk keik jiak, dey akouk nouk ngaran neh..dey akouk monyet, dey akouk matai..yeng sik juk sukat motik patai dan keik monyet, keh

Lete'erk neh yah konak ireh maneuk erei- maneuk sabung, yah konak ireh tai kelete'erk tong lasan, tong inak bek. Yah dekuk keh penganeuk ireh anak iteuk koluk.

Owk konak, adui, konak ineh..yeng konak adui ulouk berajan sekulah ineh..konak ireh pani ngan amik, ayuk ireh pani neh, yeng piak ulouk ponan itouk ayuk ireh pani..ayuk ireh nebarek, ayuk ireh barak ngan amik niah eh puh eh nalek .